Kayowu ndiyi niinjeyiya adi ti jowuro ngilla, kaayowu adi losonnum tamia jowuro ngila. Kayowu kuna ndiyi ninceyei kurmadi ti jowuuro ašir cata, niyi kayowu adi safiyiyon losonun kiyinummaro yikirowaalca aa kadaro ngila. Ti kunum bunuwiro walca ciyinummaro yukun bunnuwi ngillaaro kayowuwa kinumma yukiyi, fayar cunuwiya kru kumbu bimiro ciyinummaro yukun kumbu bimi, sardu salaye tiya dandallo gamiwa kinummaro yukun sala bodinum ti mihim. Ti ti awo kiyaro cekiya Ti kiyinummaro yikuyia ndiyinumma ko kallowu sallo di kayowuwayi, safiyon lasonnum tamia ndiyinumma bultello di kalowuro di, bundu ko ciyinumma candu bussi bo, kinummaro yukuwiyi, kiyinnummaro yikuwiyi, kiyinummaro yukuwiyi dowo ciyiya kallewu callo bussu tunu, tiyi kiyiyawa tulci. Bundo ko, kuna kilim kurma taa kayowuwa kiyinumaro yikuyirowalca kilimma duna candi, klimma duna candia ndiyiyaro fitu daci, ndiyinumma fiti bo, safiyiyon kayowu kinummaro yikiro walcia, ndiyinumma kalewu ye kibbayi ye, kiyinumma busurowalci bo- ye. Awo adi Yam mindeye kureye kidayeyi kada andiye siye kandeanbe kidaneyikidaye. Kayowu adi aa kadaro krun wala kayowu kindean njuka dunonu. Kina mallayi gulceiyediwa kunun bunuiro walca kayowuwa kiyindaro yuko njei kla frašan, kayowu kiyindan kla dowudan juka yukona bunno njei. Wette awa tiyingan awoo gedegede kada kida, awo sida ngayi none tiye dare dare dayi bo, tullo yindi fanuya dayi adiye baro ngilawo, fuyaye sisuniya aa wuyi gulkuwan ginendo aa gede nima sidaye kan layi gulcuno fannoyi. «hesitaion» kayowuye fayidenga aa tiro kurumma adi tiwo. Kayowuwa taa woli kuru kapaa suttuwo gonum ciyinuwaro yukkuyi, ngillaro yuku yuku, yukun dunummi, yukun dunummi, yukun dunummi dowo nja num bustu ye daci, ndiyinummaro ñando ye ci, nun duna ye ci, kilimma kuna kan la kllimnga sa la bu farciadi kayowuwa ruwu lasonnum tamia bua taara daci, buaroye krum. Wette akedi adi hal kayowuye aa gulkina tiwo, kayowu di wala dunonu lasomno